أحب جداً إن أنا أنزل وأقعد على القهوة، بحب <hesitation> يعني فكرة إن أنا أتفرج على الناس وهي قاعدة. حتى لو هأقعد لوحدي، حتى لو مكنش معايا حد من أصحابي أو كده، لكن إن أنا أطلب مثلاً قهوة أو لكن إن أنا أطلب مثلا قهوة أو كابتشينو وأشربه وأنا بتفرج على فيلم، والناس قاعدة، فده لطيف جداً.